Esto acupá col trebaju, que esto mu agralecía pol conviti peru agore mesmu no pue de sel, quiciás pala ves veniera se puea d'echal una arrejuntaera mejol o echal un cafelinu.